हमरे हम्मर समाजमे बहुत मेलके नाँत लेहति कुछ नाँत यि मेलके हैं हम्मर नाँतपाँत दादो दादि, साना सानि, आजा आजि, दाइ बाबा, नाना नानि, काका काकि, मामा माइ, फुवा फुफ्फा, दादा भौजि, दिउरबा, जिठनियाँ, साला, सालि, भैया, बहिनि, भतिज्बा, भतिज्या, जिठान जिठानि, पुत पतुहिया, पोता, पोति, टैठु टैठि, साढु सालि, बैदौति, बहुनै, बैझमैयाँ, मौसि, मौसा, बडिजिउ, सरभो, साल इत्यादि । काहिककि हमरे नाँत लैके मनकबो तौ बढिया लगता आउर नाँतति अपना हम्मर परिचय फेर हुइता आउर हमरे कैसे सम्बोधन करति उ फेर पता चलता । नाँत लहना मजा बात हे नाँत लैके मनकबो तौ बढिया फेक लगता आउर सबके सम्बोधन फेर करे सिकबो आउर अपना बान, ब्यवहार फेर दिखाइ सिकबो ।